Kilitioran̈y Alemainy ndraiky koa, tsy dia haiko tsara be fa raha ten̈a mampalaza anireo an̈y in̈y fan̈anaovan̈a teatira ndraiky kaosera, reo zen̈y ten̈a vônaloan̈y fanan̈aovan̈a teatira io, avy eo maro olo amizay mandeha man̈ano mizaha tan̈y makasika reo fo.